Kua papa oyemboyɨ vaera, tenonde oyeyoeta, yayoekavi, oime mokoi oyeapo vaera, mopetï jae ipirereve yamboyɨva, ñañono vaera hornope, iru jae yaipiro, jokogui yamboingue hornope, depende mbaenunga tembiu ndive yauvaera yamboyɨ kua papareta, jare mbaenunga tembiu ndive yautava